A Kenià an̈y koa zen̈y an, aroe fô koa aroe fô toetrandra amin-drô, vanim-potoan̈a amin-drô: maiky ndraiky malen̈y latsaka. Avô klimà miôva karkaràha taloha in̈y fô, arakaraka faritry andian̈an̈ao. Avô misy lera <noise> amy zay amin-drô manintsinintsy tsara olo tan̈àna jiàby.